Одатан дар ресторанҳо хӯрокҳои баҳрӣ, мисли лосос, хеле гаронанд, тахминан дусад - сесад сомонӣ. Гӯшти гов ё стейк низ гарон мешавад, аз дусаду панҷоҳ то чорсад сомонӣ. Хӯрокҳои хориҷӣ, мисли суши ё хӯроки итолиёвӣ, метавонанд аз яксаду панҷоҳ то сесад сомонӣ арзиш дошта бошанд. Нархҳо аз ҷой ва сатҳи тарабхона вобастаанд.